Aia iaʻoe ke koho i na mamake ʻoe ka ha akamai o na makua, no ka mea kekai o lākou ʻaʻole lākou he ha akamai kekahi o na mea ʻē aʻe ʻae nana lākou he aha ia mea he ha akamai, aka i koʻu manaʻo ʻaʻole pono i nā ʻaʻole ʻoe hopohopo he aha ke aupuni ke hele mai nei.